Huba nechingo chibili siili nende bulayi sikila ufuna babandu bakali bayetakho nga khemukhola ekasii abandi lundi huba nende chingo chibili nasho si streyina yani byefuna yowo mungo sikila babandu bano baba bakali, ari nga wabele nechingo chibili kenyihana waba ne risosesii che chisende chingali obone orii abandu bano obalabilila nono birera butinyu

Khutimya chimotoka nende chipikipiki bubi nikhwo khurera chitabu nechishida ebukanda.

Khubawa eshima chabwe.

Bunyala bwesi babelwachi baba nenabwo khushalo baba ne nebunyala bwekhuwona kimisambwa mu bandu mala babandu baterera mala nebabasabile nga balondelela ebayibo basaba bamala bandu bawona baba balamu bakobola bafukila mbo likhuwa lyomwami lipakulula kamakhuwa kamakali, chishida chingali muchingo chinafu babandu mushalo.

Kwancha okhoya waba ofunikha mala warekeresya nisyo owasyowo akhuloma obata mwarebana, mularebana kasita mwaba mukanikhana, nemufukilisyana yani elomo komyunikesyoni, komyunikesyoni enamala yakhalikha, aba butinyu bwecha.

A! NGO chirunga a! chirera bulala mubandu, chasomesa babandu babali! nee! babama mufwamili chikhali bulayi taa, banyola chikasii syakhola banyola kimilimo.

Babami khukobosha kamasomo khushalo bakanibwa balanga chikhungano chemushalo nebabolela babandu bulayi bwe kamasomo.

Aa! papa byebulamu byosi bikenda nende kamechi, kasita kamechi kaba kamachafu, abenywe khusyalo mwayela soo sikila mwafwayo, mwafwayo mwabona muri chisebele oba kamechi sekachafuka tawe ili khulinda bulamu bwebabandu khusyalo.

Chingelo chichindi chiyusya babana bubwongo bwaba nga bwibasya extra mayindi bebasya bulayi baba! bancha khubona bibindu bye-aleyi oba bakombeya byasayi nende bibicha ebweni mala babana bachowa bulayi mala limenya nelicha bulayi.

Silayi khusinga chingubo sikila nosingile chingubo owona chindwale, chindwale nechichile chengililamo mubulamu bwowo taa. Oba omulayi mala wakenda nga oli nebulamu bulayi nga solwalilila taa sikila osinga chingubo mala esiwekhale bakhuwa lukosi.

Bukhala bwekhukhwisinga buli lunakhu eli-indi kumubili kube kumulayi kumumiliyu nyo olobekhuba nebulwale bulerebwa nebunyalu taa.

Khukhwanguyisya kamasomo khusyalo, kenyikhana khwancha khubulilila babandu , khwabasomesya yani sensitayisensyoni namwe aweyanesi, nga yabelewo, babandu bachumbila kwanza niye kimisomo kili.

Aaa khubukula babana bano khwabasomesa nebasili batiti aa nekhubayi-nekhubekesha khurya babandu sinyowa ngefwe bakhulu khubacho khubasomesha khubafwabene khurichana, khuryana ne khuryana khwefwe khuno khwakila babana bano beyika khuba nende burye mubandu

Bandu nga bakofule baba nende kiminyongo mala aa! chisiku chino babadu bakofule sebabechanga sebakofule nebali ne! nemali taa mala baba nende kumwekho mubye! mubyakhulya, babiyima sebabinyola taa.

Aaa! bakhana nebasinde bosi babana atenalundi benyikhana bosi basoma khubela bosii benyikhana bengonela ebweni wabwe bulayi khungona ebweni khubirira mukhusoma eki! sikila babana bakhana nende basinde bosi bacha khwisomelo basoma beyika bibindu byekhusoma.

Eee! nabo bafune khufuna elimu endayi ye! khwisomelo nabo bamanye byesibala nga nebicha.

Nikhala nababolela bubi bwe kimima kimibi, isi! bibyamamo byekimima kimibi kakila balekha bubi nabo bayukha bakhola bulayi nisyosyesi ngana embabolele.

A! kamakhuwa kamakali nga khusyalo khwefwe khwelwakhakha khuno, babandu bakali bakafuna aa! khubirira muchiretiyo, oba chitolondo, a! balala babukula chisokho, namwe bifwototo aa! nebarekeresyelakho kamakhuwa kano.

Bilyo nibyo endya naba nende bulamu bulayi, mulimo kamaki, kamatore, kamayindi, kamapwondi, chinyenyi ebyo byosi nga nendile birera bulamu bulayi kakila eba balansiti dayate.

Ebukanda chitini chindala chibola chili semwenya mwachanja omwana taa, sasa basawo ebukanda bafuna esyida engali sikila

Khubakhesya nelukosi, khuloma kamakhuwa karera lukosi, khukhwibirisya bulayi, khubayeta kabari yabelew osyida, khubawa syima, khubayetakho chikasii, khubasutilakho kimisiko nobanyolile khunchila ebyo byosichana birera lukosi nelirya mubandu bakhulu khusyalo.

Nono indi ukhola kamatuli newafuna mushalo sisindu nenga sewabirire mwituli mushalo, sofuna sindu taa.

A! khulunakhu lwefula nga esese nisye ekholanga, aa! inima nabyala bilimwa, aa imbyala kamayindi nabyala kamakanda abulala khubyala kamatore bibinyala byakhuyeta khwalya! khwanyolamo nibyo khulya.

Mayi onunisya kenyikhane anywe echai yekamabele nekhunyanya kimiba kimikali nio abe nekamabele kamakali anunisye omwana.

Aaa! khusyalo khulinda nga khwelukosi sinyowa nekhuwulilisyana fwabene khwiwa lukosi syakila lukosi lwabaawo sisindi, khuryana! khuryana khuwechana lukosi nee sikila khusyalo khwefwe khatambakho khuyingana taa, sekhuba nende khulomana taa.

Inchichanga munimilo necha nenakila bilimwa nganamile awo nakobola nalinda chikhafu, nacha nayisha, nga namile awo, eee! nacha nayima esii basyase bekhale natatandikha khuramba esi khuramba kikindi.

Yaba lisanyu lyekamani isi ku! yaya wange kangulila lusimu lulwasokha mubulamu bwange, lusimu lulwasokha mubulamu yaba yaya wange oli ebulafu niye owangulila mala nga nawulile bali kechile esi mayi, nakeka litore mala nakula nende engokho etwaya namuyilila mala kalya yesi kasangala.

Indi nono kanoche likulu bulayi nga weyakhile musale wowo okhwonakile.

Khusoma khwakilile sisyalo syachowachowane sikila khusoma khuno khukila bandu bafuna! banyola ekasii mala nebanyolile ekasii banyola kimiyandu, bakula kamaloba bakula chinjju mala bulamu bwemungo bwosi bwaba bulayi ba\nyola afiya endayi mala balya bulayi ata bayeta babandu babandi bafunaka chikasi muchingo chabwe nono khusoma khurera enchowa chowana nende bulayi.

Embuka esii nawulila khukhwikhoya khukali, yaba

Byakhulya byosi aa! chisiku chino bichilakho nende chikemiko sikila byekhulima bikali sana bikendela khufwatilayisa nende chikemiko chekhufuyilakho chechindwale. Abundi kenyikhana bulayi nokhatekha taa basingakho bulayi sana mala belakho aa! nekhutekha khwosi watakhulya bibisi taa.

Indi omuwa esyima nende khumupila asii kamasikamo ndiaba nilwo lukosi lwekhuwa babandu khusyalo.

Khukhwilinda khuwunya bubi kimibili kyefwe khukhoyele khwesinga bulindalo.

A! bikholwa nibyo babami benyikhana khuba ninabyo, khuyeta babandu obakhubekhasya nebabakambila yani bababolela bibindu bilayi nibyo benyikhana khukhola nesyakila muchuli baloba khuba nende esyida yosiyosichana taa lundi khurera bulala mubandu.

Eeee! khungona bubi muchingo chefwe akhali khuyingana taa nga khwabele nelirye, khuryana fwengene nafwengene, khunyala khwangona akhali khuyingana taa

Babana, basasi-beba basasi balala bali strict nono sebenya babana babwe baba balekhule taa, mala babana bano khubakansola khwabakanikhayo, khwababolangila siina shekhukhola khubona bari baba babana balayi mala wakhabalekhula nebachile, bamanya bili bilayi nende bili biibi mubulamu bwabwe

Indi nono omwana omukhana wesikhana nga kakwarire elongi khushalo, ebechanga burembo.

Nga nawulile bubi, enchichanga mwikangilo nebaa silikhakho.

Bakhasi ebukanda betubila musiyasa sikila yu! ebukanda nga epaliamentii namwe nga linambo lyebukanda libafukilisya.